Mi ga da ɓeta tu ẻ hakini ɓe, ah-nyi-zere ɓe woyi akwi ɓe n, muhni mi ga ɗye ɗye yi agbari yi yi azan dye yi gnayi akuri fi e nyi ɓe yna. Ɓena, a chmiɓe a snu gbari ɓekasa, e wo go de wyegu dayi achni ɓe a snuwo ɓe ynawnu ke wa go de yegu dayi. Ewori ɓe, mi ga da ɓeta tu eh, â wyomwa; zaza snu wa wyoma ɗna, ɓena, yna yna nɗye hega ga chni ẻ nyize ɓe yna nɗye hega yi akurin wo, wo snu, wo chete mari n, gbari gna ɗye akuri dage tukatana ko woga ɓyim, a ɗye a wo gbma sni, wori yi lo n, an kuri woyi nyize tu go n akuri woyi ɓeɓe tugon nɗye hega a kuri dyi bye ge aɗye, tswashe, wa nyigo mari gi he, nɗye he ga gsa he pa kpmi hega akuri ɗyi bye ge, yna nɗye he chni yna a ɗye ha ɓwa, ko hega yi de ha zamangoe hega re nyize de ɓa de hakuri yna nɗye hechni yna hega ɓwa, hega yi de ha nwkodo, zai he re nyi ze de ɓa de akuri eɗye yna he chni yna he ɓwa. Hegaga dna ẻ epo dôdôdô hega re nyize de akuri, wori yi riba ɗye go ɗyego nɗye wo gi zango e nyize re ɓe yna. Ɓena, aga he chiwye ɗye heyi za nɗye he yi tugo gba yna, eɓe ga zhi, adye a chm he ɓwa chnu chnu n, hege yango ɗye, he snu hega de chni chni nu m agna za kaza nyi hna ɓe ka yi ɓmya gi a la wo ɗyi bye ge. Za nɗye wo yi akuri dage nyi a lawo a ku bye ɗye ɓeta fi e wo ɓwa n ke a lawo, awo ze bye ɗye da ge ko. Hega gbagba, ke heyi akuri amichni, a la ɓe ɗye bmya gyi he shi ɓwa, ke eba ɓwa bye ɗyi, yna a ɗye a gi he, ɓena akuri zhi bye zhi ke wo zhi gbedo gruyi ke wo. Zhi ɓe ye yi, ke wo zhi do ba sna wo ɓe. Nɗye he ga yi akurin he kpe zado ba sna n, to, aɓe қhi khiri ɓa hna ɓa tugo ɓwa ba yi ɓe yen. Ewori ɓe, za za nɗye woga yi akuri yna wo ye zado ɓe, ko eɓe ga chnu he, he ga ɓwa de go de a kurin; ewori ɓe, mi gni a gnubwa, yi ɗye nɗye ya a yelo ɓyi ɓedo aza de ɓale zhi zhi du nyi ɓwa yna, mi gniyi tnuɓwa tugo e akiri ɓe n zaza ɓe’ ɓe’ ɓe woga snu ynu wa la de hakuri, he wnu zanin, hega wnu wo ha hakuri ɗyi bye ge, efyo ri eɗye a ka he wnun. Hega snu, ɓe dye hega, gna gâ gâ gâ, ko heya ɓwa pa gnala tu shan zhi hega tsi, hega po ɓo mari n, ewori, ɓe, zaza ɓe ɗye woga snu yna wa, akuri ɗyi bye. Ge. Ko e kpaeda, nyi go lai ɓedo nyigo nuse bmya gye ɓa yi akuri de doyi sa nɗye nu bo ɓiya gayi zade lo ge yna zade wa wo, ɗye tugo gba wa ɓẻ ɓẻ ɓẻ go de hakuri, hega ɗye ɗye, ɓaga wo do nubo to aɓyi ga fi kpeda ɓaga yi a kuri de doi ɓaga wo do nubo, hakuri, wo yi ɓetu gon, nɗye yiga wo shi bwa, woga gi yi wyogu se shi de doi woga snug ye yi re nyi ze de doi de yarin dayi woga snu yi re nyize de doi do ba sna yu woga snu yi re nyize dodo de ɓye. Ɓe nɗye miga da chnwawyi hna.